په سمه توګه د لاسونو مینځلو طریقه لومړي تودي اوبه امده کړي وروسته لاسونه په صابون باندي ووهي تر دي بندو پوري مکمل ګوتې په صابون باندي پالش کړي تر دی لاسو تر بندو پوري او مکمل چي مو لاسونه پالش کړه بیایی لږ سره وموږي وموږي وروسته اوبه پر تیري کړي دوه یا دری واره. لاسونه به مو پاک سي